ཧེར་བྲུཤ་དེལོ་དེ་ནག་ཆ་སྐར་སོ་མོ་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། དེ་ལེ་དེ་ཀེ་ཡོ་དེ་ཁ་ཕ་ཤ་ཨིན་སེ་ན་དེ་ནག་ཆེ་གོ་ན་ཧ་ཕེ་ཀ་དེ་ལོ་ཤ་ཤ་ཀེ་ཡོ་ཕ་ཤ་ཨིན། དེ་ཀེ་གོ་ཧེ་ཀ་མ་ཤ་ན་དེ་ནག་ཆེ་གོ་ན་ཧ་ཕེ་ཀ་དེ་བུ་སིང་སིང་ཐན་དེ་དགུ་ཤ་ཨིན། དེ་སོ་མོ་ཀེ་ནག་ཆེ་ཀ་ཤ་ན་དེ་ནག་ཆེ་ཀ་དེ་ཆུ་གཅིག་ཐང་ཏ་ཐོང་ཤ་ཧ་པོ་ཨིན།